بطاقة touka sokeda fa go صراف الي en agarka kar elkoga shogola fekani en بطاقة ga eskirosa tou tana wida gon fa كلمة السر fayir fayousa twali shongir any dari ka hika algei ka كام enka fa amntiae dani wida gon ayen firgika fa tak alag ka ayga daenae eal. Takon fa shongir anga fa daeni بطاقة goon fa weskir daeni